हमार संस्कृति बहुत गौरवशाली और समृद्ध बा। ई में बहुत परंपरा और परंपरा के साथ-साथ बहुत पारंपरिक व्यंजन शामिल बाटे। हमके कुछ पारंपरिक व्यंजन बहुत पसंद बा जैसे लिट्टी चोखा, दाल भात, मालपुआ, दाल वाली पुड़ी, खीर, बखीर, गुरुम्भ और गुजिया।